Kɨtɨ ja ja ja siyu'utɨ yoó ka ɨó tɨnitɨ jina'ati ku ko'o taka ko'o ka ɨó nu yuku, nu ñuu. ka ɨóti chi kava, ka yuu siyu'uti yoó chi kɨtɨ xaan kutɨ tu jiniótɨ tu tu ku na chi suni kainstu'unti nuyo ko tu ku natuúnyo jintɨ chi kɨtɨ xaán kutɨ siyuóti, ke yɨítɨ yo. tuúti yoó ka ka'antuyo jina'ayo te yuan yu'uyo ja ka'anitɨ yoó chi ɨó ɨó koó ja ja'ani nayuú kiti koó koó te'eyu ka kantuna jin koó luli yuan ja nu tuúti yo te ku a vaa nu ntuva'ayo xi kuúyo chi kɨtɨ xaán kutɨ in kɨtɨ un kua kɨtɨ xaán kú, suni ɨó inka kɨtɨ luli ja siiyu'utɨ yo jin suchi luli kutu este lisu'uma lisu'uma ka'antuna jin kɨtɨ luli, suni tuúti yoó suni te jatu xaányo jatu xaányo sa'atɨ te suni ka ku u'uyo, kin chií kɨjí yo nuni tuúti yoó, inka kɨtɨ luli ja suni si yu'utɨ yoó ku jakú este timí. Timí, timí yúku luli ka'antuyo jin kɨtɨ luli chi sii tuúti yo te nu tuu tɨnitɨ yoó te vatuni ka'anitɨ yoó suni, jatu xaányo, chi xan kijɨ yoó, nu tuú kɨtɨ luli a ku ka k'aantuna jin timí yuan jinnati te ñua kua suni nasu in ntɨí timí yuan chi timí ñúñu un chi tu tu nu sa'atu chaluli un kɨtɨ luli un yoóo tu suni kusi inio nteo nuti ko inka timí yuku yuan ku suni yu'uyo saáti.